Mi haalnan mo, o haalda e maɓɓe, ɓe ɓuyta jimi ɗii seeɗa. Non waɗta so neɗɗo heɓa nana ko o wondi ɗoo koo. So o ɓuytii faa waarii e ko tawetee ana waawi naneede tan, gasii. <hesitation> Non woni no mbiirammi. Ayyo, banngal mun.